जसा एक ठेला गाड़ी रेवे। ठेला गाड़ी एक तो दो पहिया की रेवे। लकड़ी से बनी। कोई आदमी या घोड़ा से खींचे। नी तो साइकिल से चलावे। वा ठेला गाड़ी सामान लाबा ले जावा में काम आवे। तो ठेला गाड़ी को यो ही काम रेवे। एक जाग से सामान दूसरी जाग ने ले जावा को।